To ami wo ka̱ da̱mti gi wo wul me jwe ɗe pa wo a yissi a yeni ka̱ na̱ nali na̱ kakshe na̱ nakˈeni go gwe nal mansi go ti wo a lubi ka̱n kaman na̱k rakumi ti wo a yeni gwel gini kaal ɗa̱ ti go a ɓo yen zobsi wul me gwe nal manti wu so kota̱ ka̱ lubii ka̱ me jina̱n mbololo tul na̱si, ko kume a yili kaman tu arewa ɗe nini ka̱ li tu azare go sik ju wonti a kume ɗa̱nisi ka̱ mago lulpi pi wugo asa̱ li sa̱ na kopti ze kaman jwe ɗe pa wo ni suk mbololo wu sa̱ kopti ze ka yensi to ama kaal ɗa̱ ti go a po yen kaksha ilgwe nal rakumi wu so sa̱ wule zul nal manti, ama zul wo a ɓo yeni gwel gi so a yeni gwel gi so iya ilgwe a yenti kakashe tik ɗe rakumi seko tla a tla wo ba̱ta̱ ta̱let so to si ka̱n a yensi se kapsi to si wo a yensi wi a ni suksi kusan mbolti jwasa̱n ka̱n a mbolsi so ka we ama yenti wo a na yenti gwasa̱n iˈe to kap rakumi nal mansi rakumi ka̱n a yisti tika̱n a yenti a yenitti gwel gini to ta̱ nya zini ang.